Uú xiko. kuún xiko xiaún kuún. kuun xiko xiaun in. kuun xiko xiaun uú. kuun xiko xiaun un in u'ún, xiko xiaún uú, kuún xiko uú uxik, kuún xiko uxi uni. kuún xiko uxi uú, uú xiko uxi in, kuún xiko uxi, kuún xiko in, kuún xiko una, kuun xiko uxi uxian, kuún xiko uúñu. kuún xiko uún, kuún xiko kuún, kuún xiko in, kuún xiko uú kuún xiko iin, kuun xiko unixiko xiaún kuún, kuún xiko xia'un uú uni, kuú xiko xian uú, kuún xian xikó xian uni, kuún xiko u'un. Unixiko uxi kuún, uni xiko uxi uni, uú xiko uxi uú, uú xiko uxi in, kuún xiko in, kuún xiko úna, kuún xiko uxia, kuún xiko iñú. kuún xiko uú ñú, kuún xiko kuún. kuún xiko uni. kuún xiko uú, kuún xiko in, uni xiko, uú xiko, xiau'un u'u, uxia xiko xii uú uni, kuún xi xiaún uú, kuún xiau in, kuún xiaun, uxi xiaún kuún, kuún, uú xiko uxi in, kuún xiko uú, kuún xiko uxi in, kuún xiko, uú xiko in, uú xiko una. uú xiko uxia, uxia, uú xiko in iñu, uuxiko u'unkuún xiko kuún kuún xiko uni, kuún xiko uú. Udiko iin, udiko iin, ondi oko uxi ko-ko ondiko uxi o'on, iin, oni <hesitation> oko uxi uu, oko uxi o'on iin, oko uxi o'on o'on oko uxi kóo, oko uxi oni, oko uxi uu, oko uxi iin, oko uxi, oko iin, oko ona oko <hesitation> uxa, oko iño, oko o'on, oko kóo, oko oni, oko uu, oko, oko iin, oko-xia xaón, kóo xaon, oni xaon kuu-u xaon i-iin xaon, xaon, uxi kóo, uxi uu uxi-uxi uu, uxi iin, uxi-uxi, íín ona, uxa, íín, o'on, kóo, oni, uu, oni.